لصنع كعكة بسيطة; بتحضر كوب من الماي الدافية أو كوبين على حسب ال- الكمية ،وعلى حسب الرغبة بتخلط معها كوب من الحليب بتخلط معها كوب من الفإنيليا معلقتين أو ثلاث معالق من السكر ، ب- بتخلط معها المكونات الاضافيه اللي بدك ياها والروايح والنكهات ، بعدين بتخلطهم چميعا وبتضعها في الفرن لمدة من ربع ساعة لتلت ساعة.